Nyin ke kim nkì ten nki nen a bi mu ne edu. nyì bibe ne nyi enong. buasung be ko mbe be ne bibé edu, bibe edu ambi wa sung oto ojiing ka jii, wasung o to osedeng kisedeng, wasung oto o-oman e- kam <hesitation> e ejuu. biem bi jie ke bifang chuo mbiji binyin m byi me romu ring e kikim edu nyi buasung bato buasung mbe kantig wasung oto o- man e-da jijoka jii anyi, nang a- bi a o ta bubuo, o- fe bubuo kikwa, ofu chi nyi ke o-chi, a- na etun nyi nke o-chi chiom anki wasung, o to osedeng kibe <hesitation> kisedeng o- bad, keh kim bisedeng o- bad o nang a a be e- chi fa, a- be echi na, ba fung e e eh, ofri banu mbe kwan gbad ebong nki o da ko baned mbe kwan. ebong nki o- ba o ko wo? wo kanchi nke amu anyi?. Na sung oto o- man ekwu anyi a ting chiom a- ba nen, nyi ayip kanki. Buasung kan tig ba fire dyikpen, wasung o-fii to mu o da- da chi tinghe bushu nen kise o-ko nwede. wasung o- fìré wa kantig nyin, ofiré kpen kangkang. A- ring wasung oto mu onyeng ke <hesitation> n ra ke a tong, o- nyeng <hesitation> beh ribiri be, o- nyeng nkin kangkang o- nyeng, o- fii ne nkere, na a- mu a-kong, nang bukyu nang a- a mi a mu a kpo kisi, wan a mu mu a nyi amu a-kong a- bi ring, mu o-nyeng kehchiom, o- nyeng o-nyeng o- fwa butong. o- fii ne nkere A- man e-tuo a- fu, kam mme ke dikan nke, kam mme ke dikan e-enwed o- bü wasung o- bire o- kyu, kpakpa e- nwed o-man o-bü a- ring buasung ba zonghe e, dikan nang gi tìbé naa, wasung mu o zonghe o- tca o- kam bone, ke dikan nkere oto, birding ke dukan nke. o- da da rdi o- da ko bone ki tu ke dìkan o- fyì ke-se, wasung o to a ring kitci e kwubashi, bone o-kpa biko o-fu oya, kpede be etce ke ekwubashi, wasung amu obìré o-kyu kése, o-tce ke ekwubashi o- bam o, a- dim a- ba or otcen o- bü akwu o-ri o a- da kyu ke kichu nki yen nyi o-pin o-bua esim o- ba kyu kwan ke-se mu o-tcen kasi, mu o o-tcen o-chi atca, ozonghe o- dibog birim ndam o-fii o juong o-juong nke bane ba sede edu anyi e-fü ganang, wasung mu o-da tca ekwubashi mu mu ne bushi mbu oso, o-tce mu o oyang nki ntanghe, nchi kifen mu o-tanghe. mu o-juong nki n-sed e-ja mu otangbhe. wan amu o-kam kanchi ke dìshí anyi wan mu búbòng. Nang mu o- kan ot ca, mu o-kan ne chiom anki. kiked nki o-da kyu nang oned nke o-yib a o-dim ne nyi akwu o- ching edu nyi enong nyi oned amu o-da nyideng o-fu wan muun banchi ba man a e-tanghe dyikpen ndi dinong a- ring wan a mu mu o-kan o-tca ne nk, o-kan, o-o banejhe ba sed a chiom ba fu o- chi, oned nke o dim ekwune nyi o-bam ba sed a ba- fu chi chiom nki nen ne wan amu ochi, oyen o-ri, oring a tcang o-kped eso, o-ri o-ri o-fu o mu o-fü ke ka ti o yip o- da to amu, o ri o-fu ekwon e- fü ke se, o- dim ne bo-o be o- da sa ekwon o- ba zu o. Anyi edu nyi enong ene nyi wan, wasung o- suppose <hesitation> o- kan o- kwu chü boo buasung ba to ki da a kim gambe nang a-sed o-sedeng, ki da a kim okim, ke-e chi a o- ching, a- a su a, kanda edu anyi e- fü kanong, chi edu anyi ke e ja bira e-fu be bi kwu chi, chi edu anyi ke e ja bira oso, e- tanghe e- fu be byi tanghe buan, wasung o-kware o- nyia dijikpen nang o-ka, nang, wo a-fü to, kantig biem bi kwu chi ke eji, bukyu bu- jyung bu- jyung ba kinkan bu jyung buasung, e wan amu bone eyen o- fü, e- n nan o- fë to a dim oned ne da kyu, e bong dyikpen ndi wo a-kabe a f-fu one amu o-chi o-kwa from wo? ebong dyi- kpen ndi wo achi anyide a- fu oned amu o-tanghe o kanong ebong dyikpen ndi oned amu ki cki ki kwu a nyin o- fu a a e wan mum bone, o-man a tanghe o, wan mu nen mme n-jia wan o, nang bufa a- rdi ka fa kise anke nang edu nyi enong a-kwa ke k afa kise anke, nang otieb, a-bi ke kafa kise anke, a bangkponghe mbe banong a- jia ke kafa kise anke, a- a dafkyu dyikpen ndi di nong so, edu nyi enong ekeware efu be bi kwu kyu, nkere oto e- e n-ri buasung bato, mu a- da ri wasung oto, ki da- a kim ke h chi a bone, o bonchi ba a su a kanda- a. Bone nang mu okong, a- ri wan a mu, o-ba ke bi ko Nang o- tuom kitauom ki chi a wa bone nke mu o- sedeng a, n kyu kàbè, anyi ba rdien nke one a mu o-da re a?, abi nwed nke oned mu o-da nyide a, abi esang nke one amu o- da ja a ne wan o- kwu ábo kyu kizong dyikpan andi so edu anyi e-da kware nang kábonghe chi ene nyi wasung mu oso a- be ke ejii a-chi a-kyu and ba fu, eja bira oso e-sed be e-fu dizong wasu andi. Ajie eyen, atci eyen ke ejÙ a- a kpen a- tibe, e wo amu aching be bi edu, a- mu a- kyung kibyi dyikpen andi Ba fu buasung chung edu nyi enong kirenghe ajie eyen a- da tibe, kirenghe a- da kan a- tìbé, a- kwa banwed a- tibe, a nyid nwed a- tibe a- ja esang a- tibe, a- rìbé kìked nki oso o- ti o o- fu Ene nke oso o- ti o- fu ba kwu chi nki anyi. Edu nyi enong e-e chuap be b, edu nyi enong e- e- ba oned ne bu fa, edu nyi enonh e-kyi oned chiom nki kinong, edu nyi enonge- tien oned ne bukyu Edu nyi kìbê e- tcen oned ne bukyu, a a muu ne edu nyu enong a- rdi bufa, a- rdi banjuare, banned gbad ba- kwu o- tun. Banchi ne bane bakwu shuu buan e- be ne edu nyi enong, tca a-da ri wan mu oned mun, da-ri dyikpen ndi mu o- kyu.